Barang kalu ite ama laku laku ite ama tetangga duma ma musti ite lepa kang ntola ntola tabole <noise> kalu mati sadi sasapi laku ite hete mise etahae tabole ite tetahae kalu mati sadi sasama kalu tahae ma ite lope laeng. La supaya kan mater perasaan nikome laku ite lepa laku mati kang ntola-ntola la supayae te jaga meter perasaan me kalu aau lako ako roua mate ma lepa-lepa po mati sadi sasa musti ite lope tabole ite talope paniko ite roua me jadi kalu <noise> paneka ama tetangga-tetangga isiu kalu mati sadi paneka amam sia lain tetangga lou te pi, maso te pi kalu mati re, mati mati lepa, mati hi musti ite siu ite jaga ite lalepa ta kalu tahae laku materen nilai iri aite paneka mati iti mise meie hi mengkana mei pada nikome meia nikome paniko kalu ite lepa tantola laku mate hete mise ite hie ite-ite ingkana nikome pada niko ite iya rea mati nikome jadi kalu ite lepa mumusti ite jaga iter lalepa ta kalu tahe kang laku mate ete mise ite taia. Bae laku ite-laku ite rem ite hisi iter he wale-wale hihi wale-wale iter hundana mater wale-wale musti ite lepa laku mate ntola-ntola hise pi, tahe pi musti ite lepa laku mate intola-ntola kalu tahe kang laku mate hete mise mimoke ta manae hutu hitahe apa nikome pada niko hutuan ntola pa kalu ite lepa laku mati iya-iya kang ntola-ntola kang biare ite talope pi. lope pi pasti miti hete mise mana hutua ntola paniko ite lepa nikome. <hesitation> kalu paneka ite-ite wale aarene dui siu ite ye. itee sadi akaduma ite ta iter sasa laku ite sadi ite sadi mati mama mati lope. Tapi kalue paneka lakue itere roua-roua siu kalu tae iter sasae ite sadi mati-mati lope si mati mati eke kalu tahe mater sasa mati tadi hidite siu mamana-mama paneka iterina mantu laku itere paneka itere hihi bibi mate. bibi mate ranao terbibibi laku iter mama mati paneka tae iter sasa <noise> ite usadi di mati di mati lope siu. . Ite jadi kalu ite lepa ma ite lepa biasa-biasa sa tabole ite lepa kasar-kasar aku mati kalu ite lepa kasar-kasar laku mati kang laku mati ite mise ite yerina hisela ite rehi sela padae nikome jadi samua ma hidi niko itere lalepata nikome kalu lalepa ta intola mati una ntola tapi kalue <noise> iter moke ta iter lalepa tai taya mama mata suka ite ma mate penilaian ya ite <noise> ma hi mengkana mana moke ta pada nikome tahae tada niko cuma riae lalepata niko manta me <noise> kaite lepa kasare pi itere hi laku mate ite mise ye memo hisela melepa-melepa rua hisela pada nikome tahe nikome jadi kalue mati maternaa-maternaa kalu mati lope ite lope tapi kalu tahi ma taha imae kalu hise ma ite lope kalu mati sadi baru ite ite mise tahe yeha malama tahae tapi kalu hise ma mati sadi kalu hise ma ite lope mae tapi kalu tahe ma tahe ma <noise> memanta ma.